אנא כמגרבי עאדי נקדר נכתם אלנפס דיאלי תחת אלמא תקريبا، מא בין תלאתין חתה ל־חמסה וא רבעין תניא، ואלא كنت מרכז ו מרתאח، ולכין אלנאס אללי מתעודין עלא אלסباحה ו אלע'טס יקדרו יוסלו חתה לדקיקא אוא אכתר، אנא כנח'לי אלסלאמא פוק כלשי، מנע'אמראש ו נחבס אלנפס בזאף، חית מאשי מוסאבקה.